نعتقد بين في بيليا ببن في يوميا نمشي في أيان هاكا في بيليرون منيش حص بيتميمونت مانعرفش هاكا في بالي ثلاث آلاف خطوه نمشيها يوميا في الاسبوع في احتمال ثلاث ميئه ألف خطوه هاكا يإما هاذا ماحس بتقلتناش.